Mushuklarda siydik yo‘li infeksiyalari <noise> buyrak kasalliklari, ortiqcha vazn <noise> keng tarqalgan muammolar bo‘lishi mumkin. <hesitation> Undan tashqari, <hesitation> tish kasalliklariga ham moyil bo‘lishi mumkin.